ذكرياتي الحلوة لما كنت صغير مع اللعبة لعبة بلايستيشن لما كنت انا نلعب مع اصحابي لعبت بلايستيشن ايامات كانت عندي لعبة بلايستيشن نلعب لعبة سوبر ماريو كانت سوبر ماريو حاجة يعني مليحة كان اننى مرة ربحت فيها وانقذت الاميرة من الوحش كايل التنين اللي كان <hesitation> يقضي عليها